Em binatang yang paleng awak takot tu imau, katek men men betemu imau tu kitek tu, nak mak mane be situasi kitek tu digelot nye tu lah, jadi awak tu takot nian ngan imau tu, katek men la dimakan e tu mayet kitek tu pacek be mati kitek tu dimakan imau tu, jadi men betemu imau tu kitek tu men pacak belarai tu belarai lah, belarai tu tapi kelik jalan kitek tu men ade batang di naek batang tu, tergantong men batangnye banyak selah jangan naek men pendek mak itu. Nah dah tu yang kuduek tu anjeng, anjeng tu gilek jugek takot nyan angan anjeng tu, men kitek digeget anjeng tu pacak be jadi gile kitek digeget anjeng tu, jadi wong gile apelagi geget tu anjeng gile jugek deh same- same gile ngan anjeng tu, jadi giginye tu tajam nian sek anjeng tu, geget ape bae tembos e tu, entah ape diracon di anjeng tu. Dah tu ulo, nah ulo tu ye ape lagi ulo kobra e tu katek men betemu ulo kobra tu bedecis dicetoknye katek taguling, tegelempang, bengkak, nah nak nyemboh e tu sosah nian nyemboh sek bise ulo e tu. Nak mak mane be susah nian e tu, ade tu wang tu dikebatnye kaki e tu po dak bejalan ke pocok, ade jugek yeng ape tu namenye diketok- ketoknye be batu tubuk keluo e, a dah tu ade lagi ape la ye, nah dengan beruang, katek men la dibokrot beruang se na digegetnye kepalak careng kepalak kitek, dem be dem beruang tu gile nian beruang tu men ye makan urang beh badan besok beruang tu kukuk tajam katek men ye nempeleng kitek teguleng kitek di tempeleng beruang tu, apelagi dikekeknye deh pendek umor. Dah tu dengan boye, nah boye tu kami tu di doson tu galak manceng cerek tu tu, jadi kami tu was- was nian di pucok bidok tu takot boye nyerang jak bawah tu katek men digeget boye e tu, mati toboh berenang dak pacak, cepat cepat boye berenang daripada kitek, boye tu gilek men berenang saw saw saw ilang kaki.